Watan geraade ha fayande, sai va'ina fayande mai dow hite be ndiyam ha nder to ndiyam mai dolli wakkati mai geeraade bendan.